नेदरल्यांडच्या लोकांग डच लोक सुधा म्हंतात। तेंकां पंध्याव्या शतकांत तेंचां अस्तित्व मेळयला। होली रोमन एम्पायर सोळाशे अठ्ठेचाळीस जाळा तेंचां। हॉलंड तेंची एक महावाची धाकटी सिटी असा।